Yaiko rambueve tape rupi jaema guiramuiño yaupiti <hesitation> yaesa mopeti tetape jokuae <hesitation> korai imbaepuerevae jaema <noise> yaike yaja rambueve ipisekatu otimbo jokuae mbaepoti misimisijokope yaesarambueve jeta mbae, mbaereta oime ñoguinoi jaema jokope ikavi jaerta arete oyapo oyeroviareta jaereta mopetirami oiko jokuae kooraipe jokuae teta <noise> jaema yande ñaneateiye yayerova jokogui erei jaea ñenereta esa jokuaretako iruvaereta jaema yande arakae ndaye peño yaesavae <hesitation>